ମାଈକ୍ରୋଵେବ ଉବହନ ରୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯ ଗଣା। ମାଈକ୍ରୋଵେବ ଉବହନ ରୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋ ହୋତା ହୈ। ଉବହନ ମଦେ ଓଟେ ପ୍ରକାର ଜଂତ୍ରବାତୀ। ଇବଂ ଆମେ ଯହାଁ କୋ ଇଥୀ ଆମେ ବୈବାର କରୂ। କରଣା ଇଥୀ ରେ ଯହାଁ କୋ ବୈବାର କରୀ ଆମେ ବେକିଂଗ କରୀ ପରୀଯା କିମ୍ବା <hesitation> ଖାଯା କୋ ଭୁଲାଵେ ଗରମ କରୀ ପରୀଯା ପୋଜୁକ୍ତା ତପମାନ ରେ <hesitation> ଉବହନ ରୋ କାମୋ କରୂଣା। ତାହେ ଇଡୀ ପହୁଚରା ଜାଯୀଚ।